وفي يوم من الأيام قطة فضولية لقت قلادة يعني سحرية في الحديقة، وأول ما لبستها صار عندها قدرة على التحدس مع البشر، بدت تساعد في أهل الحي وكل يوم تكتشف فيها قدرة كل يوم تكتشف فيها قدرة جديدة يعني، كل يوم تكتشف موهبة فيها قدرة إنها هي تقدر تعمل حاجة الحاجة الفلانية تقدر تعملها بهذه القلادة السحرية.